الرياضيات كثيغ مادة مهمة مثل <hesitation> حالا حال كل المواد بس هيا الرياضيات ويحد يستفاد منا بحياتو كثيغ لو اش ما اشتغل هو يحتاج رياضيات سواء كان مدرس او طبيب او مهندس او اداري او اش ما كان الرياضيات هي اساس شي اساسي بكل العلوم